الينا قصة الاميرة، كان هناك مملكة بعيدة تحكمه اميرة جميلة تدعى ليلى. كانت ليلى محبوبة من الجميع، ولكنها كانت تعيش في قصر كبير وحيدة، حيث لم تكن لديها اصدقاء مقربون. كانت دائما تحلم بالمغامرات وتريد استكشاف العالم الخارجي. في احد الايام بينما كانت تستعرض حديقة القصر سمعت صوتا غريبا قادما من الغابة القريبة.